البيتزا افضل يعني انا نحبها- نفضلها اكتر من الـ- <hesitation> جيلاتي ولا الايس كريم. جيلاتي مسجع يعني في موسم واحد فقط يعني مثلا موسم الصيف. تاكل جيلاتي وتسجعه- مسجعة. لكن البيتزا موجودة في اي موسم سواء كان شتا او صيف ربيع، حتى هذه ميزة يعني غير الطعم جميل.